Anniversaire hitako hoe zany farany soa zany laha amiko, anniversaire i lafa <hesitation> hoe <hesitation> faly zany le tompon'ny anniversaire fa hoe avy fotoana nahaterahany de manao- manao zay vitany eo na ohatry hoe mitsangatsanga reo na ohatry hoe mihinahina zay <hesitation> raha mba vitandreo ao, zay zany le <hesitation> tsy voatery hoe feno ny tragno feno olo tragno, na feno raha hohany vô ho sambatsy fa <hesitation> zay mahafaly andreo avao.